Orii'iira roo'ore ta riirii- haraaboro roo'ore pahutu ke'e, ta bo ou'iaroea haia ta boatoi huku- hareero. Ha roo'ore ta riirii- haraaboro, roo'ore Ke'esuu. Ke'esuu ta, ta poroko- haahuroo, hioko'i hori- haaroero hioko'i bo birabira hura- haareboro. Ha roo'ore Ke'esuu ta riirii- haraaboro, oiraareha oo'ore, ta bo kira'ero raasio- haaboroo. Bisio atukarapita ai'oabaa, a rahorahorebohara oo'ore, a raasi'orebohara ii'aa bo kira'e Bo birabirari a hura- haareboroo roo'ore ke'esuu, bobogi'ii bisio urii'oraeaa areha eipa'oo eburebaa boorii bo rukutui ta pegobohara. Bisio oitaa'ita ruiia ta ue'eehara roo'ore ke'esuu pegu'uopa. Hioko'i sa oirare bisio roirariabaa iiraa ta hokobaa. Ii'oo areha ro riirii- hareeroo oo'ore ke'esuu ke'esuuraba huku pitee bai boo ore boatoi. A ripu'ita roo ore ke'esuu ta tai'o- hareeroo oiraareha eipa'oo a hokoba. Haia bohusiri aripu husi, ta o rahoaraboroo oo'ore eipa'oo bo kira'e a biahua, a ai'orebohara roo'ore ke'esuu. Bo husiri roiraarei ke'suu, ta bai hukuihara boatoi, ta ira- hareeroo oiraarei bo pu'abuu. Haia ta oru bai huku- hareeroo oiraarei oo'ore bobogi uutu'uopa arioha oo'ore bo rukutu. Ii'oo iaareha ro riirii- haraaboroo roo'ore ke'esuu. Areha ro riikapa- haraaboroo roiraba huku pitee, eipaareha aripu tahiro a hura- haareboro ta oteera'a- haaboroo barariaba oiraarei oo'ore bobogi bo urii'oareiroehara roo'ore oitaa. Ii'oo hioko'i aareha ro riirii- haraaboro roo'ore ke'esuu, eipaareha ta aripu birabira ii'aa a hura- haareboroo o teera'upa bo opoi'oo barariabaa boorii bo rukutui, ariabuoaro boato haia oo'ore tahiroriaba a teera'a- haareboroo. <falses start> Bisio uka bairaea a teera'arebohara, ateera'arebohara ke'esuu. Hioko'i ro riirii- hareeroo oiraareha ii'oo. Ori ii'oo hioko'i aareha ro riirii- haraaboroo roo'ore ke'esuu areha ro riirii- haraboroo ro porokobuu, haia o riirii- haraaboroo roiraba hukubuu. Areha aripupita ro teera'a- hareero, eipaareha ahurarebaa oo'ore bo birabira ahe'epita o teera'a'uopa. Akukupita ta uka betekaa- hareeroo, ha bo birabira a hura- haareboroo areha ro riirii- haraaboroo roo'ore ke'esuu.